Eo amin'ny adiny iray isan'andro eo no atokako ho amin'ny fanatanjahantena, ny latsinainy, ny talata, ny lakamisy ary ny zoma no fanaovako izany, raha isan-kerinandro izany de eo amin'ny adiny efatra eo.